Eey, aduna hannde o yimɓe ene ɗanno no feewi. Ene moƴƴi ngati so neɗɗo ɗanniima maa yiyi ko meeɗaano yiyde, maa janngu ko heewi e ɗanngal mun, maa fotte e yimɓe heewɓe ceertuɓe e mun nguurdam, maa yiyi ko heewi, maa faam ko heewi, kadi annda ko heewi, hakkille mun uddito.